Toàyiɗe a winda no ayiɗeri ahuwa kuɗe ma, arannii alatta aɗon andi kude a huwata ha nyaloma mai. Fajira miwaɗan kaza, naàge miwaɗan kaza jemma nda ko mi watta. Asawe be alal nda ko mi watta nonnon ha leuru be nduɓu fuu